No ka hoʻoponopono ʻana i kekahi laka i poloke ʻO ka hana mua ʻo ia ka hōʻoia ʻana inā hiki ke mālama a i ʻole pono e kuapo piha ʻia ka laka. ʻO ka hana ʻelua ʻo ia ka wehe ʻana i nā kolū e hoʻopaʻa ana i ka laka i ka puka. A e nānā i nā mea i loko. A ma ka nānā ʻana i nā mea i loko e hōʻoia inā hiki ke ʻimi i ka pilikia ma leila.